هفضل ان انا يبقى عندي مكتبة شخصية بتضم كل كتب ال- اللي اتكتبت على مدار السنين اللي فاتت لأن بحس ان انا بحب الكتابة اكتر وبلاقي نفسي فيها وبستمتع بقراءتها بالذات الحاجات ال- اللي فيها فلسفة <hesitation> خاصة بالإنسان أو بالتاريخ.